. ga ẹtọgbọ yi ito. ito ẹtọgbọ ga ọgwu o akpan–akpan ginang ga Biaẹ. Biasẹ ẹdudu yẹ nam ngọgọnọ ga ise Erei. ito Erei ise ma ise. dasam iri ifu ẹtọgbọ Agwagune. ga imi Erẹi ito Abawan. ito uzugbam. ito Ẹgbọ. ito Ibini. ito Ipẹnẹ ito umọlọ. ito Ẹtana. aga ga ise ọyọngọ. dẹn gang ga Erei ise jẹ gang je itoni Aberẹdang. itoni Abapia. ito ni Abaribara. ito ni Ijom. wa ẹba nwẹ bẹ agọnọ Erei bida be abọn arra gang jẹ gangẹ ga ise Erei nwẹ jẹ gang jẹ ibin ito Abamba gangẹ, ẹtọgbọ yida ye ẹbọni ere gangẹ ga imiẹ ẹtọgbọ nwe bẹ

. ga ntak ẹtọgbọ ye Agwagune ayọrọ iri idoro ẹmẹn ọrọk jẹng. gangẹ ga ẹtọgbọ efimi ẹtu yi nbo jẹ nyiẹ yẹ ere nang na Abawan yẹ ere nang na Erei Erei wa ye ẹgọnọ ẹgọn emo generally. asi nọrọ iri ibo mọ iri ibo mọ Abawan. Abawan ma uzugbam ma Afono ma ibine emo nwẹ be gwud. etogbo ise nwẹ ajẹ gbogbori gwud emo ara adoro ẹmẹn ọrọk jeng emo evọvono ato <hesitation> abẹnẹ ọyọngọ ato gange jẹ ga ise <hesitation> Erei gang jẹ yi idoro jẹ Abaribara ma Abredang ara adoro emen ọrọk biabi. asni akad mọ ọdi dẹnẹnẹ etoni wu uvono nwẹ jẹng ye era ga ẹmẹn ọrọk emo. uvono nwẹ yẹ ere jẹ ga emen ọrọk emo bẹng–beng ara ẹggọt ẹkọl–ije. bẹng–beng ara abo ẹggọt ebi–ije ashi gbọgbọri wa ẹggot ugbang nwe je jẹng yẹ nọrọ iri ibo je be ena ndod nnẹ etogbo ayọrọ nang na noro gang jẹ . ẹgbẹ bẹng–bẹng. bẹng–bẹng ara adoro ma Akwa–ibom ginang ga Agwagune. bẹng–bẹng ara adoro Efik ginang ga Agwagune bẹng–bẹng ara adoro ẹmẹn ọrọk biabi ginang ga etogbo Agwagune ga ntak emo ara assẹ issẹ. emo assẹ issẹ jẹ etogbọ yẹ emo agọb bẹng–bẹng emo ginang ga imi Agwagune ara adoro ma fulani. bẹng–bẹng ginang ga Agwagune ara adoro yoroba. hausas. ginang ga imi Agwagune kpasuk edudu ejara edudu ye awa afene, ẹgọnọ yẹ ara agọbọ ẹmėn ọrọk nwẹ ẹyana ẹgọnọ yẹ ara agọbọ ẹmẹn ọrọk nwe ẹyana yẹ ayẹnẹ ọsọm wu ussẹ ajẹ ufu mẹ ẹvọi yẹ agwuni ẹmẹn ọrọk nwẹ ma ma awawok. nang na nọrọ bẹ nang mẹ ẹvọi ni ngọbọ wẹ Akwa–ibom gẹrẹk ndoro mọ gẹrẹk. mi ngọbọ ikun gerek ndoro mọ gerek. nam wa wẹ ẹkpẹ eziba Agwagune inam ussẹ ga Agwagune ashi akan ẹtọgbọ yẹ ussẹ mẹ ẹvọi ni ndoro orok ga etogbo yẹ ẹgọnọ Abawan ndoro mo dẹnẹnẹ asom agọbọ mọ. so ẹmẹn ọrọk Agwagune ọsọm wu usse ga ẹtọgbọ ẹmẹn ọrọk e mẹ ẹnẹgẹ mọ ẹta ẹmẹn ọrọk ipa, ọsọm ejara ọsọm wu usse ga ipa ẹmẹn ọrọk ẹtọgbọ yu ussẹ mẹ ẹnẹgẹ mọ ẹta wi ipa wida . wa ne utu eyeng ọzẹng je ere ashi ẹtọgbọ ma jẹng ere yẹ ẹnẹgẹ ẹta ye wi ipa ọtọgbọ ẹjara ẹtogbọ yẹ ọsǫm usse mu udoro ọrọk ufe ga ẹtǫgbọẹ ga ntak ẹtọgbọ ẹgwugwu eto ni bẹng–bẹng ba anọng ada ma ga ėtọgbọ jẹ are oh ashi nsẹ ga ẹtọgbọ je sẹ erimi ni––o ga ntak ẹmẹn ọrọk ẹmo ajẹ ebere ma ẹtọ ẹmẹn ọrọk ẹ nẹ emo assẹ ara adoro mọ ẹbọni ẹnẹgẹ ga ọdi ẹttọ wa nẹ ẹmẹn ọrọk emo ẹssẹ ere bẹng–bẹng ada mọ nang o ashi nam sins ye onurom agagara udod ure,"ọdọd asẹ ẹnẹgẹ ni eta ọdọd ẹ sana" wa nam nyẹnẹ mọ ma ga ẹtọgbọ nnẹ ẹtọgbọ yam ẹnẹgẹ nini ẹta ẹtọgbọ bida ẹgọnọ yẹ nsẹ ga ẹdudu yida ẹtọgbọ nwẹ nsẹ jẹ